Khuli na vandu vaarula vatsya irovi vatsia mbivala viilwanyi, mundu akhuhenzanga akhuvole ndenya khuhekhu khandu, khali nakhenyi khuha khandu tawe munduyo yitsi muu area, lwakhulolatsa pap, yenya arange khuvola <hesitation> ive mbekhu shindu vwana. yani achelitsaa khuzuia iwe u uvule khumusava tawe, lakini chenecho ni mima mitamanu. Nuuruli nuutsile ilwanyi, khutse nee va khwalinda inyumaiyi, kenyaa umanye khali shindu shio ni walekha inyumaiyi khutse nee va khuhenzanga. Vandu vala khuli venava nivakhanyola ishita ilwanyieyo khutsee neekhusalilanga shichira uhenza ulola munduyu yatsia lakini alolekhaa ta, mundu yatsia khuli myaka kumi. khali nuumukhuvira isimu sasa alolaa khuli uli mupi, lakini wenyaa khumbora hango ndola hali ndi hali ndi. Munduyu ni wiinze ndola khuli shiali mulahi tawe. Ni warula watsia ilwanyi, ndola khuli manya ndi mwana wenyu ndi murende. Shichira shindu shiikholekha kenyaa inze khuvole <hesitation> hangoaa hali ndi hali ndi. Lakini sasa iwe niwenyaainze khuvore makhuva kanje. noho wenyaa witse. niwakharula ilovi. wakharuka sauthi arapia witsi mu kenya, lwakhuvoraa vwana ngurekhutsa khali ikretiti ya shilini, ulola khuli ndi mundu mupi kapisa. Henza mundu khuli manya vang'wi va malwa, vandu vakhatsakhu muukanisa, vandu vahikhala nuuhenza toto khali vahenzatsa mwirwatsi vene a mundu avola. mwirwatsi salile ndekhe malwa, lakini mwirwatsi avola <hesitation> ularekha. unyola avukule khali shilingi mia ahere mwirwatsi. Na mundu yasamula ilwanyi myaka Ahana khali ikrediti tawe. khu mundu khuli mwenoyo munyala khumenya muri naye. Vanduava ndola khuli ni vandu valahi tawe, <hesitation> mundu mulahi ni mundu avoli lekha khuli niiwe shinduishi, yani nuukalukha havundu unyola mundu avolaa shichehi valitsaa nende shivuri. Yani iwe uvula na ishi shiichehi a mundu avola lekha khunyanye niiwe. Shichehi nende shivuli. munduuyu yapatanishaa mufano mulahi khuvola shichehi nende shivuli vatsirs muunjira indala. Lakini iwe uli na khandu, witsi wenyaa khuvora woosho khuirangira ngulilakhu, sasa shi vuli vwimani? Iwe nuli mwimani vatsa na vwimani vwovwo lakini ukumbuke khumanya mundu naanini musala alikha akhunyole hasiaha. Iwe wanina watsia ilovi, kumbukatsa inze shili ingoiyi ulanyolayo. Khu ukhalola watsia wanina mutoka noho walola vindu vinyishi khuvira inze ta, ndio walola lakini kumbuka khumanya inze nee warikala hango mwipoma, khu shosi shiikholekhanga inze ndolanga. Khu nunyoli ishita ularula iweneyo niwakhikha musala witse unyole inze ndatulia khale hasiaha, ndalindatsa hasiaha hawikhile ndenya khuchimire niva nikhuchimira mukhono khumanye yaha vandu vatsaa ndi. <hesitation> heshima indahi, vwana chelitsa ulole vwana woosho <hesitation> mustaa naye draw. Khali nuunyoli khandu khati nuuli ilwanyi umbole henza kholandi, vukula shinduishi rumikhila <hesitation> apana khuva mundu stinji sana tawe, khonya voosho. mundu naakhonyaa weshe, lisimba liivulaa mundu ta, mundu nee yivulaa wundi, khu iwe ulaa lisimba linyala khuivula mundu toto. mundu yivulaa wundi khulwa yenyaa alole munduyu alamukhonya, na toto unyola mundu amukhonyi, lakini lisimba niulirulitse hena mmuliru wa wenyaa likhukhonyele. Hamba khu mundu akhukhonye, isunde himbi khu woosho akhukhonye, isunde himbi <noise> khu makhuva kali himbi ka mundu anyala khukhonya nako. Alafu shindu shindi ndolaa khuli <hesitation> ihili yeruiyi khandi mukhukalukitsakhu hasi sana. Shichira niva <hesitation> vandu khuli na vindu uutsi wa woosho, mundu akhuvolanga akhuhandikaa khali ikasi, mundu akhuhe ikasi, mundu toto nuumuhenza munduuyu yiihulilanga, yenyaa khuhandika ikasi ya tsielefu tsivili khumweli. Tsielefu tsivili iwe niunyole shina mu tsielefu tsivili. Lekha vanduava vakhukhonye mundu niyenyi khuhandika ikasi akhuhe khali ikasi ya tsielefu manya kumi khutsia imbeli. Shichira mundu khuli mwenoyo unyola avolaa asavaa vu mca, na niva mundu khuli mwenoyo alasava vu mca na yenya khuha ikasi ya tsielefu tsivili, khu khali natsia khushisako alakhuha ikasi, akhuha ta, yava ni vandu va kenya khali khuvavole tsa munye tsi mukhusembere mmaremwa. shichira khali khulakhu ifaita yenyu noho vukhonyi vwenyu vwa mukhukhonyaa tawe. munye vukulitsa vilaka mutsi mwale mmaremwa mukone, ndolakhu sha mukhonya shiosi ta. <hesitation> vandu vandi khandi khwakhatukha avundu khuli manya muukanisaumu, unyola khandi virwatsi vamu khali niviilwatsa virwatsi valala vatsia khandi vahenzakhu makondi. <hesitation> vavola makondi makhomeru uvahe, khu uvahetsa ore makondi makhomeruaka. <hesitation> virwatsi henzi vulahi vwana, makondi makhomeru lekheli vandu vene vali, munye nyanyitsa kenyu mang'ahuako sawa, muhuraa niku virwatsi.